والله اجازتي المفضلة بالنسبة الي هي من نروح على مصيف خاصة اذابيه ماي من نحجز هناك نبات يعني حيل حلو المكان واحد يعني ينزل عالطبيعة وياخذ غداه ويروح ياخذ عائلته